Ni'hiaj ne' ni ba ka'i riñan si bin na'bi sani ba 'ngo na'bi hiu na'bi hiu ni ta si hiu chaj sani kurij ne' cha ne' man na'bi hiu ni ka'be kanin ne' riki 'ngo cha ka'hue kanin riki ne' 'ngo taku ka'be kanin ne' riñan 'ngo kandu cha ne' ta chi'i si chiñan' chaj ni ta chi'i si aran' rruhua ne' cha' ne' man si taj chaj 'ngo rasun ki'hia ni niko nin' rruhua riñan rasun ni'ñanj 'ngo na'hui hiu chi'i ta kurij ne' cha ne' man ánj.